बुधवार हो सप्तकाचो मध्य दिस। हांगां आमचे सप्तकाचे ध्येय अर्ध्या वाटेर अस्तां। सप्तकाच शेवटाक आजुनेकांय दिवस उरलेलें अस्तां। मुखार वाचपाक आनी लक्ष केंद्रित करपाक हो बार वेल अशें दिसता।